Aya usam adada masallaci nda barbaga ah salla adalda masallci asaha masallci adalda <hesitation> dalda para para tu after para adulha asaha nda zukafna aza kaffu luwe ngig kaffu luwe nda azuz ataha para, toh amma nasara adalda ah threa aya zellale sai saha aya khara nakharɗi nakhar nzarha anne ayu wa adaldu hm mashen ngig usmane ngiga ah abakar ah usman, use oh ussame ndara ndizikiyane ndahara adadda ndavan fa adawa makaran aya khura khura yazegula ba sa'a, amma zeraha amma sakharaha an adalda ah dalda sakhar adalda threa ayu nda nzeyane paa nda nziyam tame ngig usman vakar ngig usman enna, ngige ahom sakhar usman enna dagan dak threa adalda post offices na ayu, toh usman ngige sai saba nakharɗi nakha zasahe aya kharbeya ah adalda threa paa ta adalda shagore wuddahe, amma zir shaga nga zir zhago biyafa aya tob sai Manga manga hakuri zir yanzakam ai lavakam sai allah ayu ngabiyu babthidar ngabiyu an tsakhira amma nebo, amma enna worre makub tsaha nga yona bifa ha yangabo kuna ah toh yazegda bu saiki aya khara zugu gunda zihandi, zihanana zude enna ayu adalda porra workum parra ayu pama wadahe enna after lakacina, a parra kam nda barbug sa nga ngabiyu ba massala, ayu amma nda horra adalda horrawai horra kama worhaka ane ngig harfa hara yan yangabiya ah yangabe, toh waddahe enna ngig khara khar we wuddah da wor wur kharna kai nga kaff ngig kinddul ngig kidda kam khar ai nzeyamak horra nzeyam da massallaci da horra hor kawai ngaduwe ngabiya aya, amma enna worre enna worda dah dahe ah tsakha aikiha ok usman jafaru amma jafara Yanga bena <hesitation> kindalla nda barbuga wahala an kindal, toh adalda adaha aya khara sai saha nda barbuga labar amma nga kubba bekena ofka shaga enna nga kubba befa toh nga kubb kuma ai nzidda biya nzidd biyakam khurkum ai, ngig ngiga ngig tsakhan vakaha ai nda zekhandi zekha au an usmana mutum kitakure ai mu tam kitakure nga nzidda biya mela saha enna ai eh kindal kam ndlu fatse ngig fatsiya, ngig kindalla kharbiya kam ai labar adine kamai sai eh hakure waddahe ah ngabiya toh nzeyame yazegaka ba sa'a abura dalda enna dabar nda barbuga nda kara da duha daha an safaru ta nzenhanda enna, toh nga in khura adal nzoyam ngiga ngiga ngig jafaru ayu udaka una usman abdallah gukha ngaha kuma Nzerkam sai yazegala bau saiki tatham tatham ragu to alhamdulillah, nga threa nga nzidd biy ngig threa nzidde biya an nzida, amman nga threa kam da barbug loh on labar kineta kum ai sai after tsarna ngiga ngiga, babu babu, toh anada nzaga nga kindal nga kindala vakar biya ayu amman yuwe ah da hubba hubba yu woddahi yuw hubba yuw parra yow alwula, ngabiya enna ngige ammana anna aya amma gudde gudde wadahi gudula pona nzeyam da par por nda yaze yis ngig yas yas nah, ai sai yazegala bun sautsi toh wuddahi ngabiya ngig yuw threa ngig yuw hubba ngig yuwal walakom toh ai alhamdulillah, nzai khur dakkas enna nzeyam tam. Enna fa ah ennan ngudde gudde wuddahi gudda wakha ngudda wakha eh toh nzeyame. Enna fan ah gudde gudda waddehi gadde nzire nga nzir vakar biyu ngig gudde nzir

Abakar enna fa mutumin kiki nbiya hara matumin kirki mbiya kuma eh wuddah annaha abakar abakar a sakwa da sukwa wakhara, nga nda barbagan kubba to ai labar wannan ndathi dara <hesitation> labar ha ai eh lavara, amman khur bi kam nda ngu da ngidda nusar akan nzir abakar ai hakam